أكيد مهم أن الشباب يشاركون في السياسة عشان يعبرون عن أرائهم ويساهمون في بناء <hesitation> المجتمع هم الجيل اللي-اللي بيحدد المستجبل ولازم يكون لهم دور فعال في صنع القرار.